महंगे रेस्त्रां मतलब होटल में वेटर की कई तरह की कौशलता दिखाई देवे। जैसे महंगे होटलों में वीआईपी लोग खाना खाबा आवे तो उनके लिए वेटर अ कई तरह की बाता आनी चावे जैसे। <hesitation> उनके पास जाना और उनको ऑडर लेना ऑडर में उनसे खाना के लिए बोलना। आप कई कई खाओगे इस बारे में सभी को सम्मानजनक <hesitation> सम्मानजनक व्यवहार करना क्योंकि महंगे रेस्त्रों में वीआईपी लोग अधिकतर आवे ई वजह से अपने उने सम्मान देबो और उनसे ऑडर लेना उनकी जानकारी लेना यह कौशल आना चाहिए।